A Soeda any zany e da misy ny ririny da misy ny fahavaratsy. Lafa ririny da lava ny andro sady mangatsiaky no mbô misy oram-panala avao koa; fa ny fahavaratsy e fohy sy antognony.